Chek nde ni mop di ken ni pe kos cheben, kat nga ki dom dang cheben ka mat be ki mang ka kos di, kos di be ken chek ni ti kos cheben sihi ka di kos cheben sar ka mop di ken chek nde ni mop di ken pe sak kaa kaa ka vuk kaluk mat be nji ku kwe flep chek nde ki sak di ti bang di mɨ lang brin mop loo bi kos cheben mɨ dak luyen mop mwan ku bi kos cheben pe seise kat ka naa cheben mat be ki ka set bi kos cheben ki kos di kat nga a ku brin be ki tet ku bi kos cheben pe kat me bi bee me ngu bi mop ngap kuni chek kos cheben nde mop kos fuw kuni, mop di kos tenk kuni yakal mop arr rap cheben ka kuni.

A naya bi ku ɗe ken pe ti mop chin njep dak ku ko kat dang mop po dom arr me shop long ba kuni mop ken chek kos cheben ti mop arr ti mop arr shop ni ba kuni kat me laa kat kaa ka ken chek kos cheben ni mop arr shop kuni pe kɨ pe laa ni ti mop kat pe le yien di ka ku kat ka be chek kos cheben ni ngurum mop she-yil she-yil mop di chin dak kuni pe nuku ken ken pwet sosai yi mun ngurum me bi ku mun khal di mu mang chek mu arr mu ba kuni ko kat khal a pe tong mop di pun dil a kuni.